Yë poxpë jue a'ax yë tyak ji'i a'ax je'e tyak, ji'im a'ax yë tyak më anemal unkë a'ax nyaxëwaynë porque je'e a'ax dun kyabyë ji'im je'e kyay iukë a'ax yot'smëmëy.